Pois o noso xogo tradicional é o tres en raia.

O pan, as toritas e o tri- e o e o e a pasta, o biscoito.

Hemos ido a la a piscina en agosto.

Con salazón en conserva. En cons-.

<noise> Adivina adivinanza quen ten un na panza?

Morada, morada.

Me encanta.

Con arroz, con sopa. <laughs>

Pero ti que? Comes ovos? Si, unos días, que me das ti. Catro?

<hesitation> Os impostos, as cuotas de autónomo, a seguridá social.

<noise> Pandeiretas e ghaiteiros.

Fun con mi con meu primo Martí a xogar coa area na Praia das Gaviotas.

Catro a semá.

A do coco negro. É unha lenda.